अन्ग् ने बएगिब्ल जिनिपरो धदो रओ। एक् हज तएव् एक् हजर् त त्य्पेस् ओफ् बिर्द्स् तोन्ग्। अप्प्रोक्सिमतेल्य्, इन् म्य् ओपिनिओन्, छार् हजर् निप रपुज नहोको।